Karazany taranja am-pianarana haiko: <hesitation> matematika, fizika, anglais, EVA, religion, <hesitation> droit de la famille, droit de la mere et de l'enfant, mathematique financiere, anatomie.